Nuqa kuriyman chay runakunama mana kulkiy kanchu.

Kaykuna kashan: nuqa, pay, qan, {ii} paykuna nuqanchis.

Nuqata, Carnaval uras gustawan.

Ñuqa aylluymanta mikhuni, papa, kinua, kañiwa, chaykuna mikhuni.